Ah wuka tarihi halla wute melau tarihi nigeria mambo tarihin wutu magen de hai ngi hin ni wo wulaige dai hai minti akan yu die kala hin nuwa ge tarihi kala ngeriya dagi kaminige nahara bul lo yai wo nahara bul nahara bolwo hangi amma fudingi makano yenci ku romma haga dubuyo aru hilgarwo akan arokki ta inci kuronmuga dayi inci kurommu dayi natari yru ajikawe aji nameriye fudo anun ga yajugu yagugu naore senet peresiden nga senet president dan ge presiden nga yo yojuguglugu gamu sardauna tafa bhewa go prim minister yo deyyi san nigeriya wo yitinai yilinai mba go ga dirran kie wo, nyeneni lu yan yuyan nugo ke juyon mulki yon juyon mulkinba hala yen mego jamai yellange tafabewange ngrimmange ye yai sardauna lugu sokoto yenge fodo yella geki den go dange mai yon geki ai mai yon. En je siyasa siyasa amirka dan gle kadu kadu kine yarunga gatori siyasa ingilanga prime minista ga ai prime minista dini dan ai siyasa amirkan yu yuga mai yi go acal inci koronga dan acal fudo yellange mai yo sardaunange acal ga, yau hela wo dan ngrim ngani tafabelewo yaci hala nga ngemuriga yaru lugu ngadan yitage dai yujugu ajik go dan yifinai ge dan shugaban kasa dan ge yafanga ajikwa dan ge yafange yani hilaniga damuro anun ge yella ga funu yella dunai hi muhilun moi ga dan awo diren ge ilmu ga yaka gamu kiran ge diran awonga yal yazi hala nga yijero yiji yaji ga wukul wukul adanga dayyi wute atagiri lugu ga dan yo lugu gadan ceniga ironsi yo itagiri ge acal mba ga mago nganu jama dirango yaci hogoni ga yama njili mego jamai abba kyari yei yu mego ngamu jamai bornoj jilinmu general mu yello gan sogari gede mini yo tinda halagamu sardauna go hala ganmo tafabalewa wo adan majanoga naji aden ma ajiya ga ro halla ajinge die gedenga halanamu go meyo gede gudo dammo halagamu ah an wolo aca gadon ge nabinico damunu halake wo manwo fudu. Ah halani yon halla man ni mitin yeyu fodo yella mun no dici nga mun no mitinga ciguno danma maiyen a yen dan shugaban ngadan yoru soji yon najeri najiu mamunna mukalau kuwo ya damno mukalau kuwoye damuno mai gargaji yu bal gadan muja bakal mujabakalno hi wo badim a ijaba kalno waninge yai shiryadino kingede ye mai gede au ge hila ga dam mudu hila ga yala yaji yingadan wo ya yucgi sopo dimmari geri kette na yallaga, cal markulbin hi ge hi ye gorjoma gadan hiro wo gindi wo ci yegero lugu gaboo ci ga waca niga gal da gamai yimenga nahaiya magran nga a kiriga ya todonga au nge mongo sojai yo yen nge ngayo tadarange yamai yuwen ngan katte kalte mba wute nau nga naciwo wute yanendi shiryadugo nauni yimai yikele gede gan yuju an wute ya ha habidenudo yamunja yinenja yumulgede yeco nganinge wonige ackirwoco ya mai ya fili wo megra kiri yalibainge in wanigu ackirra ge yatibanu ga mai yalla yatilabaiga. Dai yinimu aibungo mufino yinumu albunga dai mufiroya dai matalau magra marno dan ma dau yenge mbalau yafi ngennai ngenai nge chol hai halalai soji akan de gal magira ga dan go yeriga ngo lugu yo hala, yal lo hala ah yan yen decinga yel halla dai wangi sardauna helarie tafabalewan co halarie, sardauna mo hala nge hallan gawange kabinge yal ya koa bilangede a yukoi hoga yaji kirmonmu ri yamunga yatawo gowa yanundu lakaciya lakkaciya yidaga ngadan yel yi haba dirann hala nga hala dan sardauna mori uka hela lugun ngamu ironsi yen ye yakubu gawon ikalange larti waranga naure lugu soji ngena ge danwo hamaini yumai hage yo dimu ecal liwo ye dinge mukamin gaon ge kette wo ora wogera ngo adea adea ri yan nan yen juyen mulki gede gau yujingu wal wuyugur kimi ah au rugu ai garin ge nau yata ngena shugaban kasa geri yukul yukul gede yo kirtiyen ece ece yen nga yicege muhilinga na shugaban kasa ironsi gacibuno garnoye garro nga ecino ah dawaico halano sardauna yowu agoi uka diyya yo nji buraket ga an diyyarə dayi yen najeriya yin taro nga den yijibu gila ghana yu. Yeh yamun yamu lugon yamun shugaban kasa ngade ironsiyen yaku yace ha dinai co ro sardauna yu tafabelewa yu, kalanaru yakkuwa ge kanu diyyarun ga wanu nge mego nganu ri yanu danja re yayakkuga dammuno kettea, mego nyayo dammunoi najeriya afabua yen damno mukai najeriya yen yal ge frange diran kirtiyu yani yojugu lugu ngadan caniga ojukwu nge danku magan ngadan dumu kirgi ga wugu frane nga yugu kulai kirigi wute nau ga wute biyafra ga a cul fi fi ngrim nge yafi yafimun kakkin wo kirigo yefenni yiman kakkinwo wote yefi yafigudo mai yallange yaji dunange a yaji yebe ge yinugoi yu larti anun anun ngayo murtelay u ngo babangida yo ye buhari ngamu wura ye yu ngayo wukula soji nge natimai gewo ya yan diran yatta a kina harga yaci yukul mbaga wute kirti yikoi ya silbu wute yojigu nge sulguwa wute lugu kirmai yo yafiti gan zone zone nga anum ma yuru lugu lugu fude dan yerobai, yeru lugu diran yella yella garu ikiman ni wute yajigi yan hologa yajige mba ga wute yakubu gawon no yo yu murtala gen nayaku gen. Ciyen ciyen nge afidugo di ngadan ci naji wora nan naci juyin mulki murtala muhamma wo juyin mulki yano murtala ohamme ya nan juyin mulki naciga naci yakubu gawon wo yakubu wani hagudu bilan nal larti dia naharai nga nal acula wuti dai acula kar re yero ngu naknu cha kakkinui wokki do ndot togudo kəa kie mu di ngerai nutumu ga dai dango lugu kuni ga buka dimka nauwo naunu hala dan wo nawuni awa junamba dan wo na lugu adin wo mun nan bunduwu a dan hala wo nan bunchiwo nan halawa obasanjonge vice nganiglangin yo vice nganiga yo obasanjo najua naji kirmai nahunai yiman higai mba namu siyasan mba ya tal siyasa mbare, shehu shagari nam ga, shehu shagari nagau wa wani yiman higai wo nakoi namai renba, nakoi namai hamre wute yimunga wute kirigi farre chadiwo najeriya wo naniga wute buhari wo jendo neji comandawo nau, nauwaro ice wani kirigo dan mu hire re nakalmu kirigi chad kiriw nijeriya wo kirigen yaji kinehar nga yan hologa yukoi ri buhari yangi, shehu shagari yo nan ga yiman wo nagaya kia minda namai no juyin mulkiri naci shehu shagari yu. Tuo nan nakon bila dan ngadan her kujara ngadan na har kujaragan acula ge nan kyara yumon kette di chi ri yuman kie ndotto gudo hierei babangida wo nan juyin mulki nge her kujeren mba naci buhariwo yen netu furjin ngo yajen yajen nga dai ajire nalau nakoire calai kirmai wo cot ro hai yiman arakkuwo yian hingiewo yiman ala hingi gudo na nacar yol hyei babangida naru siyasa ga yomu yuro nrc sdp nga yaru siyasan mba yal ga yakol siyasari aji ala hanni mashid abiola hannun mba lugu legos ga adumun ja nafillai siyasa nani wurtinga hi abiola yatal dangai ga acula dawanya ritayan nga wuta nan ritainge nal najai hatori nanu natakkui nga natakkiu capital naru abujan mba, capital abuya wani capital legos nafillai naji abuyan mba hirin nama yau ritaya ga naju kirmiu ga nafigu yanu ene sonikan yoroba ci dandi rikon koriya dici ga dan acula gir ala kia arakki gudo dieci di ngena acuan gede.